we dadime we ti̱ttinitu, chabtutu min miladi yinang yinang, yinang kan dakane nan mwannu mi mila mwannu yinang kan a dakane dine feredi feredi tugebubu a damune nan chi be ma ya nubu ki̱ chade yinu tun we kuten <hesitation> fatu kurotunu wetu we tuwe yinu futi we tuwe kwandale we tuwe yinang futi chi mi milade mi mila fwiye kode, mi miyatu mi milatu fwiye susuwe yinu mi milatu fwiye wabe fule wamme nan chabtutu mi miladu yinang kan a dakanang yinu tin di̱kwankwani di̱kwankwanannu mi milatunu ng ti wamu nan bunu man a di̱kwankwanannu yinu tin we kwandale, mi mila kwandale mwa kedike a la wu mwa sidi siye nan chabtutu mi miladu yinang kan a dakamine tu. yinu tin, bwa bwa kelinne yi tin mi miladu yinang kan dakane ng tin. nan chabtu wu a kaki̱man yinu mi nwe tamang ng kin yinang kan a dakane yinu tin we ti̱kanchi we wu selebu we kimadu ko ki̱bwire nam yibe wu nubu kimadu kinang nam yibe kiyoto bwi lo ki̱surang yinu tibe dwakaye kwan ka nubu a mur di̱kabandudu ye, a ma mune to mwa mwata ti duru we yinang kan a dake ne nan chi a yo mi mila chabtitutu yinang kan a dakanang yinu tin ki̱dane we mure. we chabtitutu, kutule batuttukebu a yo fere di, yo ki̱ madi ki ya dukanitu kwan a da chabtitu dine chabtu kutule nan chi a yo naba kutule mwa yodu ki̱nin dukan, yinang kan a dakanang. mwa ku kweritu nubu a bukan nabwe kaliyu nubu dayo kono di̱bulu a ne da wuka kale a ya nubu a da ki̱nin fali chi dine chabtitutu kutule ki maditu ki̱nin dukan ku wur ki̱tiyang tittini ta bwiyitu yinang kan a dakanang. ki̱ nini dukan. kutule a buntubuwe yiko chi ayo a buntunuwe yiko tu, nan chabtitu kutule ki̱ siditu. nan chi a yo a ki̱yodu bwi ki rudu yinang yinang yidan kan a dakanang naba kutule a butunuwe yiko dine bugennu ni ma nagang kin nu, nan chi a yo yaki̱ yita ka nan tịkantu burun we bweti yino kiyodu bwi ti̱ttinitu ka ka rudu yi̱nang yinang we bwini a yodu yinu nan chi a yo kutule mwa kudu a ma dukan yinang kan a dakaminang a ne yinang bekammu timti a newe yinu bekamu <hesitation> kuti. kutule nemwa twai naba kutule we yiko kono k naba kutule a ki̱rang tiyan wureni mwa yadu we kinin kirtibi kirtibayu yin kirtibi kirtibe nubu bi dum yinang yinang dinedu chabtitutu kutule ki̱ siditu, chabtitutu ki̱ ni ni dukani nan chi ayo chabtitutu mi mila chabtu kutuletu